Ny amiko manokany aloha gny olo mandeha mikarama lavitsy tsy misy maharaty azy satria agny rô mila vola ahafahany mivelo hamelomany vady aman-janakiny.